बादाम अख़रोट हरे पत्तेदार सब्जियाँ मछली हल्दी ब्लूबेरी अंडे डार्क चॉकलेट कच्चे पम्पकिन के बीज़ और ग्रीन टी यन आइटम छा जो दिमाग़ ते तेज़ करण मा काम औंदी